Tumdo negararan mising kone kashipkepangan kenap ingoroik chekororon pik che telelchinin kenap ingoroik chekororon keal kwonik chekororon kecheng chito neindochinin tumotok kora kogararanit tumdo ngu`m iiale mauwek icheng`e chito nechope chakula sogo nigikosomanji kochap chakula sogo anyi`nyi`tu chakula kora yo imache kogararanit tumdo ngu`ng ichenge chito neindochinin neingen kondochi komnye kora yaimache kogararanit tumdo ngu`ng ichenge kecheng`chinin chito nepa harusi neti kora pik che telechinin kolachi kora sut ko kecheng`chinin pik che ingorishoni kotililitu kora ngi`mache kwanyinyitu chakula ichop chapati ichop ingok`yet ieny agot ngo`roryet. Ieng tuga, ichop ichop kitiongon, koanyinyiti keichop ile plau keichop muchelek. Keal agot agot soda, kora yaimache iai koanyinyitu tumdo nguung'ii ii kemutu piik, cha nyoko chapei e mauwek konyokochop komie. Keipu e keipu emainikii chenyikelumdo eunguung eng kurkati sikomuchi koyumee piik akot ngoroponi, koma maropanchini piik petut ap tumotok. Ana koo asista koyokalal asista ochei komuchi kotepi piik, simapel asista. Kora koo, tumdo nekararan misiing'ii kouni kakial makatiati nekakial makatiat sinyeketili, petuu notok po po tumdo kora imache koanyinyit tumdo nguung ikure choronok kuuk, iguur piik chechang itache piik chechang, sikomuuch ko kokararanit tumdonguung. kora imache ko koanyinyit tumdo ng'uung i makeken ihakikishan ile kanyor kaamiss chitugul komie kopiyo. iakikishan ile ihakikishan ile mi mi mipiik che cheiurerendos ko komii piik cheitendosi maiya. Ko kora ii mek iakikisian ile kanyor kanyor kanyor chitukul kanyor chitugul kasarta komwa kiit negamache komwa kora yaimache ko koanyinyit tumdo ngung ii igure cheotuche tugul sinyoo sinyoam tumdo tugul kora yeimache ko koanyinyit tumdo ngung icheng ichengchi toek olenyogorutos ko kora imache koanyinyit tumdo ngung ii igure biik ii iipanganii kotomo koit betunotok ii sigomuch sigo betunotok sigobetunotok bo tumdo kogagepangangei komyee i sigo sigo mamii ma mamii mai mairateaibu age tugul sigo mai kora betunoto ko maialchibiik iialchibiik logoek ii cheimuji kwam ichek kora ko.